Ore isoseño reta roikova, mbaetɨ roikua jokua postre jeiva, jaeñoma ore opa rokaru yave, rou orerembiu iarambo jaeko kaguiyɨ, chicha de miz jeiva, jokuare ore roiko, mbatɨ roikua jokua karaireta jembiu postre jeiva